நன்றாக சாப்பிடலாம் உடற்பயிற்சி செய்யலாம். சூரிய ஒளியில் இருந்து கண்களைப் பாதுகாக்கலாம். மற்றும் வழக்கமான கண் பரிசோதனை செய்யலாம். நீங்கள் நல்ல சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்கலாம் மற்றும். உங்கள் கண்களுக்கு ஓய்வு அளிக்கலாம்.